पंद्रह सौ दशक के मध्य तक एमन उत्तरी अमेरिका के साथ साथ कई ठो देश मन म कब्जा कर लेहे रहिन। अधिकांश स्वदेशी देश मन म भी एमन के कब्जा होगये रहिस। सबसे खतरनाक कोलम्बियाई सभ्यता म भी ए हर सामील हवे। यहा पे मनुष्य मन पैतीस हजार पहले ही बसें रहिन।